Jo, krejt racat e qenve sjon njojt miqsore, disa raca, për shemull si llabradori edhe gollden retriver, njihen ma shumë qe jan të dashtun edhe t'afrushëm, kurse racat tjera munden me qenë ma tërhjekun edhe mosbesus ndaj atyne që si njohin. Sjellja e qenit mvaret edhe prej sa osht stërvitë edhe prej përvojave personale. Po çdo qen, pavarsisht racës, munet me kon i afërt edhe miqsor nëse osht rritë eshte trajtu mirë.